Kafee nuwar ana wodi, kafee kaniuw dun neskafe fen ɗii fu ana wodi. Minen kaa nokku amen gaa ɗii kafeeji woni ko min anndi. <hesitation> ɗum waɗi jooni ka, so sifii mi ɗi kanji, kiisii mi ɗi.